<hesitation> ndateekateeka ngu omugasho gwa- gwa gavumenti omu ntunguuka y'eighanga ndagira nti eky'okubanza eshemeriire kureebeka ngu abaana, eminyeeto yaamara kushoma, eshemeriire kuhika neebona emirimo, emirimo etari egi ey'okukoresa omutwe gwenka kureka na n'emirimo ey'okukoresa emikono, eshemeriire kuteekaho egyo entebeekanisa kugira ngu abaana baamara kushoma batakaaza, batakaaburaabura kikabareetera okwiba, kikabareetera okwetamwa, kikareetera omuntu yaamara n'okwetamwa yaatiine murimo gw'okukora nikituma yaayeita n'okweita yaayeita obumwe, baakora ebyo ebikorwa ebitashemeriire kukorwa kwenda ngu nabo baabaasa kubaho. Enshonga endiijo gavumenti eshemeriire kureebeka ngu tiyaateeka emishoro mingi aha aha mishuuburo y'abantu ei bakukora erikubataahiza esente, erikubabiisaho ahaakuba kwerikuteekaho emishoro mingi kituma abantu baagaruka ahansi, amagoba gaabo gaagaruka ahansi kandi nabo baahwa amasiko, baahwa amasiko, embeera yaabo y'okubeeramu ya- yaaseera munonga